Ma mi da gagnu l'ai avü due volte ël can, a ieru dë can randagi, l'uma truvaie e a ieru brau, pöi a ie cul li che magari ti büte la man davanti a la buca e a cumincia a mordi, a baulé o grignete i dent, sai ne, comuncue a sun cuazi tüti brau la dizuma, pöi a dipend anche da la da la reasiun ch'al a ël can, tüt li